<noise> mnyama mwee namuona nini, ni tembo, pindikoo manyara kure hifadhi ya manyara, nemwe namwona nini, nemanyire yani, hifadhi ya manyara. namondia mnyama kula, mnyama mukuluu mwe noona ni tembo na kusinaa nosii mnyama wingi mutulu zaidi ya tembo tuku. <noise> nomnyama mwee! Nomoaana tembo ni mtulivu sana anisumbukaa sana ujonikazi ulinzi nafanya. Linda nanii maharage kura, <hesitation> tembo nie- tembo akulea, najinsi vyenomoona nini <hesitation> koanisre kwatee mnyama mwaali zaidi yachu sababu nomyama mwe nona nkulu. Sifa jajo nkulu yeye ni mpole sana itundwii, nakoluuwe naye, ila kwatutayire nontu avia. Ila kwautaili nuntu avia, ila koulumee nayevijio adikutahiye nini, <hesitation> freshi fea ukamuhula naja nanii, jaja ndakwii vouhulaa alara mtototeni tembo faukaihula jiukaide ila hanta avia ni tembo wii, kilambila ma ikutahiya. <hesitation> wosambulia na mnyama maana asila jake nanii sana. Nini asira jachwe jangiaka, kwafaa kubwia njechavia sana koo tembo. Tembo nomnyama mwe namwelewa no namwona mkulu, sifa jajo nkulu yeye, <hesitation> koo jomwejaja nywa maji. Jenda bwetela lilituhe sana kubweta koyahera nini. kwahiyo tembo novi ali konaja. Vasisile amaeneo yaivalume yalifuu, venda bweta sana, afu apalombo sana vite tembo tuku, vite tenmbo aisee vintu verevere fu maeneo yara, visambuka sana kunane miti au nika dah! Konali vii nchee. <hesitation> faa konaninije iyundi, favasambule sana aah- mwamaghali nakula mwite nite ila nive lwije, miaka sita, tembo ufaa uvu- ugenachuri use kwamba ilondera tenku, nikofosha ntalile nuboo na tembo. kusina kanchege nuku, tembo kweyuhuli nkwe numinya, ikaminya jinkwega afunkala nchudega milieni, ninuminya nimile mienomile. Koo tembo, <hesitation> tembo na hatari kusina na mnyama mwe umfikira tembo kuu hatari wachwe, kwajinsi vii ikala tembo, tembo sifa yachwe yingi, <hesitation> sivazi enda ili kono naja! Wotulisoso, hapa musesele tuku bora utulie isoso kula. Faa gakwenda magaluka, ila tembo ku- achafukilwe kwamba ja- jakona ali nii! Dei kabagu nidali, mali dalali chenga alafu nimware amazingira hayo. <hesitation> aisee chekera maisha yane nikinchingi vii tembo kwati ntasuhule, tembo che enda yeamani kumtuli isoso kukuli kuna mzela fwila aloo. Ila apa mulonde robwitundwi, tembo aisee nimnyama mwe enda ni ikubwita chee amani, kwahiyo fausha na tembo naja kunivali pundamilia chee, siitenga nava vaaji tuku yaani enda kuishi navivachu mchanganyiko.